Malasia pegua reta jae ko jembiu jae oyovake jeri china jare india jae reta ko jou nasilemac omboyea omboyea reta arroz leche ndie jare coco jae jokua jae reta <hesitation> satai jei supe reta no jae jokua jembiu reta no oyapo reta especia salsa die jare picante ndie no jae reta como jae reta jei jae jokua ore rembiu